Okokolo, ei ẹpa ẹta ẹnẹ ẹhọ ẹhili ahapa ahata ahanẹ igwo igwolei igwẹpa igwẹẹnẹ igwẹẹhọ igwẹẹhili igwahapa igwahata igwahane, ofu ofuchei ofuchẹpa ofuchẹta ofchẹnẹ ofchẹhọẹ ofchẹhili ofchahapa ofchahata ofchahanẹ ofchigwo ofchigwolei ofchigwẹpa ofchigwẹẹta ofchigwẹẹnẹ ofchigwẹẹhọ ofchigwẹẹhi ofchigwahapa ofchigwahata ofchigwahanẹ ofepa ofẹpachẹta ofẹpa chẹnẹ ofẹpa chẹhọ ofẹpa chẹhili ofẹpa chahapa ofẹpa chahata ofẹpachanẹ ofẹpachigwo ofẹpachigwwolei ofẹpachigwẹpa ofẹpachigwẹẹta ofẹpachigwẹẹnẹ ofẹpachigwẹhọ ofẹpachigwẹẹhili ofẹpachigwaahapa ofẹpachigwaahata ofẹpachigwahanẹ ofẹta ofẹtachei ofẹtachẹpa ofẹtachẹta ofẹtachẹnẹ ofẹtachẹhọ ofẹtachẹhili ofẹtachahapa ofẹtachahata